ayu bade, ayu badek sakana kimau ka akou ka bade ayu, mou ye bade afau ye bade koro gabademcho ku tina nadukwa tita pratan ben tinu amakam pira tija na dukwa tita ickituyu, ickituyu ilku nangita kakininjam dibe jinakci ne afininjan de ba gam apunu dumma akcis gagatam muttak cisgagatum man sai alhagam kumyan ja alhau gafke alharama sai gazi dukdukwa nima akcil bi tamman gisgapum sai gazi ɗibda, ma ma yemakwen ye tagadu jubdi na jaskwani tina fəu əmdakci ajaika ɗirra pirati nakci ji nakci akcibzija, toh amma ayu-ayu badek sakana kimau ka akou ka baɗe.